La fiducia havi ‘n postu fundamentali nta la società, criannu na basi pi la cullaburazioni, lu benessiri e lu progressu. È essenziali pi li rilazioni tra li pirsuni, l’istituzioni, l’economia e la custruzioni di na società chiù sicura e forti. Quannu nun c’è fiducia, pi fari ogni cosa ci voli chiù tempu.